المقصود من عيش حياة <hesitation> معتا بيش تعيش أنت حياة بالقدا يعني نقصدو تنقولو باش تعيش عيشة عيش بالقدا يعني أنك تعيش في صحة جيدة يعني أنك تعيش في سلام يعني إنك تعيش <hesitation> ديما في حالة آآ حب في طاقة آآ جيدة في آآ ايجابية في تفكير جيد يعني هذا هو العيش الجيد يعني هذى هي العيشة-العيشة الباهية.